Zah ndraiky mbola tsendriky nibôka ta ivelan̈y fa koa koa zen̈y an̈aty jerinakà koa afaka man̈afafan̈a zah mandeha an̈y fa tiako zah mandeha fa isaky ny fanjava ôhatra <hesitation> fa zah ndraiky mbola tsendriky nandeha tan̈y.